ניין איך מיין אז איך וואלט נישט געוואלט פארן צו ספייס, ס'ציט מיך אינגאנצן נישט, <hesitation> איך האב ליב צו בלייבן דא אויף די וועלט, איך ווייס נישט וואס טוהט זיך אין ספייס, ווי אמת'דיג ס'איז, <hesitation> איך זעה נישט די אינטערעסאנטקייט פון פארן אזוי ווייט נאר צו זיין אין א פלאץ פון גארנישט